Eksajtmen tihiju, thathó na aniya, thathó na kannei. Meithi aniya tsángin kanu lepáin kan keini tíldu tihé min pehu na aniya, keini thathó na kannei isi na aniya. Kávan kei potu na tleng ka lásaján ka tét laikán, metrék ka pás táikán. Kan kapá in báik minlei sáthó na tíya. Kávan pfá división ka pás, návan ka pás laikán kói. Kapá i kapá in báik minlei sáthó laikán. Thathó na kannei na sá ka putlúk ániya. Amá káti léi mea. Káti pá in báik minlei sákváin. Amá káti léi tó hátkáváin ka lóom. Léi mea, pati áni na tís. Héti áng kanu lepá minmá sóma váin. Kei pot ka lóom, ka lóom nu tó ká. Héti áng atsá áng áwtú pá nú néi lauti. Án áwá haváin tó náikovél áyán. Héti áng nú lepá néi lautuán. Án har sá haváin kei pot. Héti áng áyán kanu lepáin. Héti áng minlei sákváin át kátát. Tát hú na kanina sá. Ka lóom nu tó ká. Ka lóom. Bú ka lóom á kátát lóom na bú. Amá káti léi mea ní.